Turli xil do'stlar doirasiga ega bo'lish juda ham muhim. Chunki bu turli xil millat va turli xil davlatlardan kelgan do'stlar bir yerda jam bo'lishi. Bu katta tajriba va judayam katta yutuq deb o'yliyman. Chunki do'stlar doirasida turli xil mavzuda gaplashish mumkin va ulardan keng manoda keng mavzuda fikr almashish ham muhim.